Pir ghu vitini ada ya mafu lura a ka chigaba aladar a ka dzu suma kuguda kiwo tudor daku gada lador sursuma gadaladar yimmi gada ladar pwi alador bsoma tsomur dor tudardar dhe ku dar da dhe tuga bara tuni mapir duga lura aka dza duga da kiwo tuni sosai mi adiykwa dzaddrwhe dilai adiyakadar war tigada lardar sur sumar dar atakir atakir kudor da sumai to koi laka ga daya tolakum makir ma dza ta yai a laghch ma dzi yar makir Yaka sidhe dar nkwa to inini ai dar ghu pwi fur guda to inini aitu kwai kwai dole ai fa ndi bura tini sosai ai koi aka ndina num tuno bara tini sosai ai antu gini kwai datu alai adiyakiwa antu ma hyel li kam yini yata yidi kwai sosai ndun dzini mapi gadyaka suma ba tu hyel mirti alagheh pir ghata pwitinar pir dza tugu lura aka dari dzata kurai alaga butakar nheh kwai aka ndina sosai to ani sunam ti yidai tiyada bara kwai mapir ghu mpwi tson tsan alari dzuda yid dze ghada lar yimmimi kura uhi adai gu pwi alori dzadiyoka mi whai dzadiya ka komai woi modzu luka ndudir ni modza sigu bata pwi tsan tsan auda gh bata pwi alori dzu ahe ghu kitsi alur yimmi gu vi alarr hir dzadar ni mid mid middu toh sur damu dzadiyata mimawaye surdamu ada dzada wai toh kwai maka dina dzada yaitagheh su side lakum makur toh dole ka ndi bara kwai ani sutum kwai daku alai ya ani kwaini mapur yi pwi yata vi kua kuma yata lura ka dja yoda yidi ti kwa mawir na nzi aka mi wa yata lura ka dza kadzador ya daku kuma ma hyel lima kadar yi su suda alai ko mamakir antiya bara mi kiyo tidar nam daku ti tara ladar su sumur dor dar ta yai sudar ko makur ari so bisa sonam apir tagu tara tuguta luro kur antu suni ataya daku to mapir gwulutakadar kam mawi dzaka yai alagheh nam su sadhe. Ani mapri yini ya kir ti tu sa hyel tara lai yata bwi tsan tsanirna ki bui ki ladar ki vialadar gimmi kadarsa madarku luba nude kasima yi bata wuti tudar apir darka mi yi mbwoi tudar yi pwi aladar ko kira uhidza na kai yata ladar kada so kadar suma madar luka nuda kuma darku sivi yi wuti tidar darka mi gadamu yi bwi tson tsoni, dar yi bwi aladar gadomu kadar dhe kila dar yimmi kadarsa darkutara luba tsu dar ka sivi tsuwai madarka mi tsuwai dolai tsa dar ta sivi ka siya bara sirsama to mawipir ga da kiwo mawi tu mawi ni kur pir dzadiyaka mi wai ma mi tsukwar tini abula dzu huya sivi ma dzi huya sivi du dzata bara vi tiga ti gu nnumghueh ada bulatinini to gi zindi apir dzaka mi ma dzi si gu sindi apir gah ka mi madzi si gata suwalar sir suma magular sur sumu shihenan magu pwialari dzata dhe ma dzu deh gha pwi yimmir ni ghu lari dzi sa ghu pwi kura uhi maada ghu bata luri dzi deh dzata luba figilirni abila mudzi figilir ni abila tsuwai dza tasi tsuwai ma wati tini apir dzata sivi akwa kara kini to midza sivia ka dza ma adi saka tuga mbwai tini aivi wai mi dza sivi aka dzeh masiya wuti tini ma ma tsan tani adai ka kitsi gaga pwi alari madzi dha dza ta bala huga tuba gadam kagi ka titsi yimmi abila ka viyular ka dzisa madzi sa kuma dzabata luba dliyaradi yakar wai Madzi ta sivi ndi gapir tuga wutitini ghu pwi sir sumir ni ndi go pir via lari mi dza sivi aka dza aka dliloi magu lar yimirni kuma dzisa dzata tare buba madzu sivi kuma kaga bata lari sir sumir ni ka dzi dhe ma dzi dhe kuma gatabata lari luba godom ma dzi luba madzato sivi gadam mi dzu sivi ka dza toh ani pir akwuya dafiu tu akaya ni mi adiyakadar akwo dzadar wai aza ta yai su sudai mamakur dza ta lai aloghe ghu viyati khi kenan yo inini ani tu akuya dakui ma atuyar nheh tada ngyeh mapir mawir nyeh ma diye toda nyer tini akomi kaga lura kadza magur luna kadza ka ga lari yimi kagdor sur sumai ka dzi suma ka gilar yimi ka dzi sa dzadiyaka dlilai wo dza di yoka mi war gata wuti dzar surnima kagadi daku laka to ini mi adi ya kodar wai kwanda humanda mwar hani mand tora wuti mawi nam tiga lura kir aka nam kura ga lura kir ndihani kwonda hondi ma nji ndi apir kai madaguramae ini mawir ndniyah dzadiyaha mimai ndini dzini dzi zindi lura ko mawirnini ana honi nnada nkira to magir lahur mo mapir ghu lura khar mawir nha ni to ndar atoyo daku nam sosai dzadiy kami wai dzadiyo ko komai wai dzoraa ya daku to ko mandu hani tara mwari tara wuti ma dzi zindi apir mawinima aka mi kuro ka mi ma dzadar ma daban ana hani mapir ghu nda ka dinna ma smi ma kaga dinga lura ka mawir nheh ta to mi ta luka dzari To yini ma pir hyel dza na nai apir tryaka mawi ari yato lura aka mawir na ya pwialor sur sume yata lor yimika dzisu ma dzu ku luba dzu ku bata sivi tsuwoi dzuzindi apir oh ini lakur na ndini ado luka aka yini anti taro sivi a dzi ni to gasiyawuti tini ma tsan tsunir ni go ga wuti anari aghu pwi yimir ni kagwu vialori kadji sa kodzi dha tsantsumir ni ka dzu luba ma kagula adima ko pwi akwo yiminima daku ma tu dza sa kuma kadzi bato luba madzi batah lubar kumo dza bata sivi ma dzi sivi tsuwai agu sindi apir dza bara sir suma kag pwi tson tsan ni ka gu pwi alari magu pwi alari dzi dhegu pwi yimi gu bwi alor ko akwa bokati ghu viatari dzu sa dzu bata huya libar nir gadamu madar bata sivi sakur mbwa kiya ghu suwon mbwaitini akwa vi mbwo gha tsatsantar kirni vitiga mbwarni akwa ghu mbwoi tini ghu mbwi tsan tsan ghu pwi alar akumari ghu pwi yimir ni ma dza ka dilai gu viyonar akumari ghu sindi apir dzudiyaya miwa dzudiyuya dillahi muwai ma vir kur kulakwa tsuwai ghu mpikilbah tini ghu ladar yimi ma mada bulati kisi ghu hadati tidar kaka nzir bula ghu tivi akwa ntaku ndar si gata wutini dzu huya sivi toh dzada bara sirsumai madzi situwai tigu wuti tini tu dzi huya sivi akwa tsiyu ndir bla gata bar tsatsan audar nheh kaga pwi alari ka dzi siya dheh madzu si kuma gu puyanar yimirsa <hesitation> ma dzi hur ma gata wuti tini ma dza pir ni aivi akwa kuta ki mami adiya kar wai ma miakar kuma ga wuti dzabatah huya luba dzata muora akwa i bla kwai daku buga ta bla sosai kwai magir pir gada bla sosai kwal ata vigati alagheli ki kwai aka ndinan nam ata bar atini dun kowani suma kwai kwai dzaka dinha nam atabara kwai un kwai ni kwai nda ta lura ta kwai tigoda pwi alar tson tsanir ni yimir n ka dzi sa dzadiyate mi wai dza diya ku komai wai dni kuma ko ga kwa madima mapir dzu wuti tinhch dole dza ta ntutineh tunda dzi zindi apir ndini far dzu nyur tira aka mi mai dza nyar tura ako dulhai mai yata nu ndini ko kuma ga wuti dza ta nuti hheh koh gir nz kama adamwari dzato ndapir toh ini ndinipah dzi dzana pwi aloi sur suma aivi akwo kwata ki dzu kuta din lakir ni to ani kwai yar dzada aka ndir bulari dar da dinga lura akadza ko dun blari dara nyar tini aka mi wa dun dzidzana blani ala ghe gadiya nyor tini akami wai gata nyor gata bwisur sumo aga tai kaghi lori dzi kuma zamar kulari agu kula flask kir ni ka gi lari ka dzi mwarakir ma dzu luka ngo mi dzu ma ka dzi nzi akwi fueh kah dzi suma kadzi sa yimir ni ka dzi bla lagir mawirnheh tatayakami Kuma ma yimi akwa kyaha ma ka dziladar yimi darsa adiapir akwa kyaha ma ama mador huya si kagu bwi yimi ni kaga lari ka azisa dzinam kwai ni dzadiya dilhai wai dzade yaka miwai toh dzuba bala libarni ko kuwa dza pirni aivi akutarki aipi ma hani arpinda ma hani tu ghu zindi mi adiyakwa kwata kwai ni wai ani kwai ni ki ya kwai ki iya daku tina bara tina bla kwai kwai mapir tugu pwi kwairir nheh tara yar alagheh side makur ai ghu hugati tai to sur dame tuna adiwai to oni kwai dolenda ta bara kwaika kiwo to ani kwai ndir blari kuh sivi aka dzah kaga bwi vi ka gu mbwai magu mbwai todar arpae tsuwa gu bata pwitini dar luba akir vir tidarta lubakir ma wa gu pwi tsan tsan ir ngeh gu pwi alari ka dzi dhe arpae akuta khi ma dzuku dae dza kulivi aka dza to shikenan mapir nzini ku sivi aka blar tsuwar yu bata livi aka dza gha mbubwai tudar darku luba tsawai dar tau tsurai blari madarku siyakur tsuwai arpu tsuwa